e ulu i koʻu mea ʻai ponoʻī! hoʻi hou i ka wā ma mua o ko kākou poʻe hawaiʻi a ulu i ko kākou ʻai mahiʻai, lawaiʻa a ʻai a ola pelā! e emi mai ka nui o ke kūʻai hele ʻana no ka ʻai ma nā hale kūʻai a hale ʻāina hoʻonohie mai i ke ʻano o ka ʻai ʻana a kūpaʻa me kēia